ña sitintiu ñaa yaku paali ku´ña ñaa ntatentiu yu´u ntiu ta ñaa yanu tyi ta isiayo ra tii´n ña tye´e ña ntayu sia´si yo a ntakumia sia´se ra tii tye´e ra sa´ra ña sitiuntiu ña ntatentiu yu´u ntiu a yu´u takuatyi ntiu a ña´ka ni tyi ñaa ntasa ra koa ni sio ra ñaa yanu tyuu´n ka nu´u na kò´o ni koyo nu´u na ni koyo nti ni tavi´a ni ku kua´an ntia tyuu kuu´ña yu´u na tyi kò´o ko ña´ka ni sana nùù na´ha viti ri ni ña´ka hua ni sana nùù ntiu na ntakate ntiu yu´u ntiu ntakatentiu ta ni tavia ta ni tyi kuantiu viti ra yaa ya ntee yu´u na ra ta kisia sia, si kiti siasi yu´u ntiu sa´ra kuantiu ñaa ntakate ra yu´u ntiu ña ka hua ka´a ra nuntiu na ñaa kutiuntiu ña ña vika pali ka kutiuntiu ña ta´na ñaa ko va´a yu´u ntiu ko va´a yu´u sée ntiu.